फ्रांस, फ्रांस में तो क्या पता भाई कई खवाच। वहाँ पर कई ना कई तो खवाच, पर फ्रांस में वा लोग कहीं ना कहीं खायी सके। वहाँ का लोग पास्ता खवाच, पास्ता कई छे, इडली का कई समान छे। फ्रांस का लोग वो बदे चाव से खावत, ऐसो मेनो सुनी हो, कही देख्यो नी फ्रांस व्रांस खाई ख़बत। पाटो नी कहा छे फ्रांस हमको तो पता नी।